राम राम मय नन्दलाल मसकत हौ । मय डक्टर सुमन से मिलन चाहत हौ । मिर स्वास्थ्य समस्या मे गडबडी हए तहिक मारे मय डाक्टर से हल्दी मिलन चाहत हौ । डाक्टर ठिन टाइम हए कि मय तुरन्त खबर पमौ ।